ña ka yu hua ña sukutata´n ntutyinuu yo ra ñaka hua taku ñami ña kua´n sia nùù ñuu ka´ra ñaa ñaka vantua va´a tu kasiyo nuu tava na ko´te ntutyinue kunte yo ñaka ra kuu kakiyo a ñuu yo ku kake a ñuu e ra kuu´yo kii´n yo kava siaa tiikú ha´ra tyika yo tyika yo in tyikayo nu ñuu ra ntasaka yo ña sii ñuu li´ka ra ika kuyo kakiyo´a ra tani sa´ra tyikayo takuili nua tyikayo takui nuára tani sine ra tyini tyini kuu ña riso ña saa ku´ña yantua ka ñaku yaka kuesa ña tyi ñaku ña ña kuaa tata´n siaa ha´ra ta kò´o tiu´n ka´ri so ña yoo ra ntinu so tata´n ña ña kava ña yuku na kuu siaa ra viintua sianu´a ra ñaka ntikayo kasi yo ksi a sa´yo kava yo´a ra sa´yo takui ña ra koo tue ixta ñaka kutua ñaka hua tyinte ntua ntutyinu yo